لو عام كامل بدون كهربا اكيد راح استغني عن الأجهزة والاشيا الي تشتغل بالكهرباء واعتقد راح يعني ارجع للدوام العادي يعني بدون يعني الاستعانة او استخدام النت والتواصل بعد بيكون بالرسايل العادية او التلفون العادي يعني الأرضي مو الي يعني يشتغل بالواي فاي